Brazilin sagale birri kabd sagale ishiani <hesitation> ta lila beekenu feijuada yeden ishinsun gadenyereo sun akan jirti weekend faa akan nyaaten podukujo faa yeden ishisun sagale hahafalea akaraji yeden mukwekwa yeden ishisune sagale bahariat birigedeorenen hijirt queen dim yeden tokinen kaperinyaa iyo vatapa yeden sunen yote sagale brazilit